Kaany ayong ngaropiyae asaki ayong ayakara usa akop jik ja ngikakwangak kanang ayong inaa eyatak mono emosom lokana esoma jik adegree nakana atorumo esoma mpaka masters paka ataany a phd kaany a phd nakana atosubak jik ngaropiyae ebiashar atogiel jik agar na arai jik akana ailope nitiaroko jik adit kona esiak jik emaisha atusabak ngaropiyae nakationok ne ebii ama an abonguni lalo epany abu atodukok etonyon ngiblokea kana lu arai washa atudokuk paka niaminingata ngitunga atoyata ngiberei daang atacha ama atoduk atobongo nabo inaa ataeka nabo atosubak ngaropiyae ngalinga nu alf nabo takokatokany luchik kiprocess kila mtu visa nakena ani abuni kama aya kila mtu jiik anawi anakosi avaa jiik usa. Ebookin maa tanang holiday tobongutu kiboikinos ne ooliochichi. Ngaropiya neni daang arai robo ngallinga todok itaan jiik ikieny jik nia apuru paka jik usa. Atusabak ngaropiyao ngakampunio nakoalak ne poto paka tani kiaponsingata lodwar. kaany ngaropiyai abu esiekj akisponsingare ngitunga lu akyii kana. Atodukok paka toni ebarbar ataany ngitunga daang tani lu esakete ngikech de emasom ayaangulu losukul ani erumori itaan eskul kona ayaa jiik kiendelesha emasom lokeng jiik alo usa epany nabo nakaalak ani arumori abu atosubak lodwar nayok na atusubak ngibarbarea ngalightia atadukok paka niaminingate tani ngitunga abu apany jiik ekaas atayaka nabo atosubak ngaropiyae nache atosubak engarak ngitung daang ani idevelopingae akop na toliwor jiik akop meere nabo kubatisha esiek sasa akisponsingare ngakimak. Katangak iyong ebiashar kainak ka ngaropiyae tayaka kiendeleshea atangak ngakimak ngikaasia atosubak kongina atayaka nabo atayaka abroad atoliwor sasa ayong sponsor kabu ayong engolik ebiashar kona iendelearit alou keyatak ngaropiyae nabo kibadileshak tarau nabo loche kongina kingarakin ngituna meere nabo abolia tarau jiik ngaropiyae ani abuni nabo eendelea engarak nabo ngitunga karumoo ayong akengarakin ngitunga lu awi aanakosi engarak sasa akejij na esiek kamaa alongareen kongina polepole tu atobongo nabo abroad atosubak ngaropiyae nakaalak abu nabo atudukok ngitunga efenanga akijij na paka ewaak tani eblock paka ma neangolol nipelem elomunia angololol ewakisi eblock lo arai washa niwainga angolol alomun nakujij ngina tani odiochichi ataram ayong jik epanyi ekaas epany jiik. Ani ranyuni nabo ngaropiyae edepdepaa nabo ngele luetan leu arai ngichokorae atayaka nab o esisoma. kerumosi esukul kona. kerumo ityaan high school teyaka itaan jiik usa tusubikanae nabo ngaropiya nache engarakinos daang atarauta ngaruanta.